Raiky nisy aminy ñy tantarany kôrea antsimo5: ñy nahavità ñy fizarà taminy ñy dimy amby efapolo no <shushes> sivanjato no arivo, lafa nandresy ñy japône taminy ñy aly bevata faha roe, nisarahe roe kôrea: nisy ñy kôreà antsimo, nisy ñy kôreà avaratsy, <shushes> manahakan'izay ñy fisiany ñy fikambana sôvie noho ñy fanampahakevitsy hisaraha ndrozy roe.